Efa nitsidika firenena maro aho anaky dimy eo izy, ireto avy le izy Amerique, any Frantsa, Chine ary Japoney, ary ko any Comore. <noise>